والله يا فلان، لو قالولي روح المريخ وراجع بكرة ما أتردد لحظة، حتى لو استغرقت سنة التجربة تستاهل، سنة ولا شهر أي وقت وأنا حاضر تخيل بس إنها تطلع في كوكب تاني تجربة عمر، سنة مش طويلة عقبال ما أكتشف أسرار المريخ أنا مستعد أسافر بكرة، لكن أنا متردد سفر سنة! والله طويلة شوي، بس فيه فرصة أكتشف أشياء جديدة ممكن أفكر بالموضوع.